Jargoñ nu muy defaree néegam jargoñ buumam yi si biir yaram bi la nekk loolu nag moom la ko yàlla may <noise> yàlla tamit loolu la si may loolu la ko may yàl- yàlla loolu la ko séddalee loolu si biir buum si biir yaram bi la nekk comme moom su doxee ba si kanam dafay jël buum bi sànni ko su ko sànnee si kanam mu dox topp buum bi mu turnewaat sànniyaat buum bi mu dox topp buum bi <noise> moom noonu la nekk di defaree di defar ba comme mu muur lu mu bugga mu nekk di koy ràbb di koy ràbb comme sànke su ko ràbbee noonu su ko ràbbee ba mu dajaloo mu bàyyi mu def ràbb pax bu ndaw si diggante bi noonu su ko defee ba pare mu daw mu toog mu dem fu sori dem ta- tafu si koñu miir comme si miir la dee ko defar mu dem toog si koñu miir de xaar loolu tamit noonu la la jàp- noonu lay jàppee comme loolu mooy fiiram daal comme moom la yàlla loolu la ko yàlla defal <noise> foofu mooy fiiram foofu tamit rab bu fa dox ba tëdd ba ba nga dugg rab bu fa dugg du fa mun a génn rab mbaal comme sànke la mbaal la comme mbaal la su fa duggee doo fa mun a génn boo fa nekkee ba ba ba nga dee nii moom tamit noonu lay ñëw moom mu doog a jógee fu mu nekk ñëw lekk la moom si loolu lay dundee si si mbaal boobu la du- lay dundee moom lay defar fiiram te loolu laa si xam. <noise>